Mijery film mampiomehy no tiako a izaho koa mantsy somary tia mampiomehimehy olona izay dia aleoko ny ahy mijery film mampiomehy fa ilay mampalahelo a izaho koa mora mitomany raha vao zavatra tena mampalahelo be